اول شي نفتح التلفون ونغوح على الاعدادات نشوف موجود انترنيت لو لا بعدين نفوت على متجر التطبيقات نبحث عن اسم التطبيق ونغشع ياهو نغيد بعدين نتاكد منو هو امن لو لا بعدين نعملو تنزيل وتثبيت ونتظرو علما ينزل وبعدين من ينزل نفوت علينو ونعطينو كل الاذونات او حسب ما نحتاج منو ونستخدم التطبيق اعتيادي بعدها ونشوف اذا بينو اي اخطاء او ملاحظات نطيق نتواصل مع الدعم ونصلحها واذا ما تصلحت نشوف تطبيق ثاني ينطي نفس الغرض وبدون اخطاء وانطيق نمسح التطبيق الي ما نحتاجو ونبقي بس التطبيقات الي نتحتاجها بعدها. اغوح للمتجر مال التطبيقات وادوغ على البرنامج اغشعو هو امان هذا البرنامج او لا واثبتو وانتظر لحد ما يثبت البرنامج وافوت استخدمو البرنامج واغشع اذا افيدني او لا واذا كان ما افيدني ارجع امسحو وانزل غيغو.